baro buwɛ mɛ manna u'e yɛ u mi fe huwo a huwo o zanle mu bɛse buwɛ me onni bera o biyo mɛ bera o nunɛ a <noise> fe huwo mi zanle ho sura a ji benɛ a po nunɛ awe da tuwi ami huwo paseke o vɛ ji oyi dia an chance la curulu we ji ni ho hinbiyo hinbiyo donc mema mimu ose oyi minian o a ji tonu fuwa fuwa ao chance we fuwa fuwa we mu wemu wemu hinbiyo we huwo hinbiyo to o we bɛ ma betuwa nɛma nɛ a fuwe o ɛrɛsɛ matete